ഏത ഇന്കല ഏരന ഇലദ ഇകന്ദ പാലതി ക പോഇ। അനന്ദ പാലതി ബോദി ഇതിദ പാലതി ബോദി അന്ദ। അല്ല ഓരു ബിര്ഥ്ദയ് പാലതി ഗോബേ പാലതി ക പോപു। അനന്ദ ദുമ്ബേ ഇന്കല മധ ഇകലക ല വിശു മന്। പോദ നമസ്കര ഗൂദ് മോര്നിന്ഗ് ഗൂദ് ഏവേനിന്ഗ് അന്ഛ। മന്ദ പനോദ അവയന്തുക നിക്ല ഏരന ഇകന്ദ നിക്ല। ഇകന്ദ ഗുരുഥ ഇജന് അന്ദ നിക്ല അനപുദര പനോദ। ഭുക്ക നിക്ല ദൈഥ മന്തു അനുലേര ഐന ബഗ്യ മന്ദ। പനോദ ഭുക്ക നിക്ല അക്ലന അവുല കേനുദ അക്ലന। പുദര ദൈഥ അക്ല ഗോല്പദ അക്ല അക്ലന ബേല ദൈഥ। മന്തു അനുലേര അന്ഛ മന്ദ കേനുദ നിക്ല അക്ലന। ഹവ്യസ ദൈഥ അനന്ദ അക്ലന ദിനല അക്ല ഓഇന। ഹവ്യസ മന്ദ ഉഇപുന്ദ അക്ലന കല ഇപുന്ദ ഐന। ബഗ്യ മന്ദ കേനുദ ഭുക്ക മന്ദ അക്ലന ഏത ഏദ്ദ। ഏത പാലതി അരുദു അദ്ദ അക്ലന തേലിഥു അന്ദ മന്ദ। പാലതി അരുദു പാലതി ഇതി ഏപല അക്തിവ ഇതി പോദു। അന്ഛ മന്ദ ഉന്ദു ഉന്ദ്ജി ഏദ്ദ പാലതി ഇതി ഇപുന। അന്ഛ മന്ദ ഉന്ദ്ജി ലക്ശന അനന്ദ പനോദ ഏദ്ദ। ദ്രേസു മന്ദ അരുദു। മന്ദ പോദു। പാലതി ഇക ബോന്ദ।